Amba, ewie suapͻn yi a nnya aborͻfo dwuma biara nnyɛe yi, dɛ ebɛtsena hͻ kaw dze, emi mususu dɛ, bͻ mbͻdzen na fa wo nsa yɛ edwuma dɛ ebia nsaano edwuma bi tse dɛ adzepam, tsiryɛ, edzibanyɛ. Ibotum mpo anoa edziban na edze esi wo fie n'enyim hͻ yi na skuulfo mboframba rutwa mu a, hͻn so wͻato bi edzi. Iyi so bͻboa ma enya sika.